जिब्ल जन्ग् मन् त्से प्स बिज्नेस् खलम् न त्स न गौ नि थकै। म्बन फिर्स्त् खतिअ जै बै जन्ग् अ बजेत् न इगन्। भिसन्ग् पैस दुन्गो जन्ग् बिसन्ग् जन्ग् पहैन है एपे बुस्तु नि थकै। त्सेरि अन्ग्ब खलम् दमोन्। रिब्बोन्, मबनि बोव् च्लिप्, अम्त्र है, मबेव्गन् रुब्स्, रुब्बेर् बन्द् नि। अन्ग म खलम् न इमन् फस्तो है, किसे खुम् दम्नि बुस्तु लबगर् न नि है। देखो है स्तेन नि त्रै खलम्ग दमोन न्ग। पिसन्ग् थन्ग, मय, अम्त्र है, नैगदमन न्ग। किम त्से प्रए है, मलु गय। म खलर्को बन्सिन् त्रैफर् खलम्ब। अम्त्र है, बिनि हिस बेस न्गौनो है, लसि-लसि मतेरिअल् को बै लन्घन्ग् बयन्ग। जिसन्ग् है ए बल्को लब ए, अम्त्र है, कुम् पैस ज न इअद। अम्त्र है, लसि-लसि न अन्ग्ब। अर्र, केय्छैन् बनेन हुम्बै। म त्से प्रए ब म जन्ग्मन्द मन्। मने, जिसन्ग् है ए, कुम् दमोनु पिसन्ग् फुर्ज दुन्ग् बुस्तु बनैन है ए, पिसन्ग्ने न्ग स्मल्ल् बुसिनेस्स् स्तर्त् जये। अर्र, एक्दम् बुद्गेत् हिसबे थन्ग्नन्गो जये।